I tipi di furmaggiu sunnu assai e si ponnu dividiri a secunnu di tanti criteri, cumu lu tipu di latti, la quantità di grassu, la cunsistenza e la staciunatura. In Italia ci sunnu furmaggi a pasta modda, a pasta dura, a pasta filata. Li furmaggi sunnu di vacca, di pecura, di crapa e di bufula.